Perrunillas, mantecaus, peus de monja, alfajolis, pestiñus, frolis, sobaus, tiramisú, tarta quesu, tarta lotus, tarta limón, mus de limón, mus de higu, higus con chocolati, crujienti de chocolati, serraúra, tarta al güisqui, bollus, polvoronis, gelaus, yoguris, sorbetis.